ס'איז מיך נישט קיין חילוק אין וועלכע מינע אווען <hesitation> איך קאך אדער באק מיינע זאכן, <hesitation> ס'מאכט- כ'מיין אז ס'מאכט נישט קיין חילוק אין טעם אדער אין ווי- ווי אזוי ס'ווערט געקאכט, <hesitation> וועלכע מינע ס'איז דא יענע נוץ איך.